يتهيأ لي أكثر شي غريب في حياتي هو أن أنا أجاوب على ثلاث مئة سؤال! كل تسأل عن أسئلة شخصية من غير ما أعرف الهدف وراها!